ما كلش شخص مهتم بالحيوانات بس نطيق نقول اللي من خلال شفتوهم بحياتي الحيوانات البسيطة المتعارف عليها نطيق نقول الاحصنه القزمية اشوف فدشي كلش يضحك لان هو الحصان معروف فدشي عيلي فدشي مهيوب تركب فوقاتو حلو أنا هذا الحصان القزمي يعني كلشي ماكو